Për afrunté ël bullizmo ëntà parlene, parlene sempre e comuncue, ëntà parlene fin da cuandi i bocia a sun cit e ëntà parlene almenu almenu 'na volta a la zman-a, ëntà ëntà che le persun-a a scutu e ëntà che i genitur a ën parlu co a ca